एक जुत्तु ज्वो व्हंद स्वो भी, तेमा भी अलग अलग भाग व्हंदन। जन जेते हम पलि आधार ब्वोल्दन, जन सोल व्हंद। सोल का मूड़ी भी कई लोग हील कू इस्तेमाल करदन, ज्वो अलग से तेमा एक पार्ट लगै द्योंदन। येका अलावा एक मथ्यो हिस्सा व्हंद, जेमा तसमा भि रौंदन लग्यां। जूं ते कि हम लेसेज भी ब्वोल्दन। आम तौर पर अगर हम द्योखन त ज्यादातर जुत्ता ज्वो व्हंदन, सि चमड़ा बणदन। येका अलावा अब कपड़ा या अलग अलग प्रकार का जुत्ता भी ऊंण बेठीन।